leddi Swaziland ni leddi un de ɗo mari tarihi handima amma tarihi mari yarai lesɗeji duniyaru luttuɗe, amma ni ɓe andiri lesde mai be am, ɓe ɗo mari dinaji sosai ha lesdi mai bo ɓe volla ɗemle nai, ɗemle nai ɓe vollata ha leddi mai, ɓe naftira be ɓe ɓe ɗo waɗa za ne ji sosai, ha ɗoɗɗon bo haikaleru resugo shede duniyaru woni, himɓe ɗo yi a ha ɗoɗɗon, wuro mai bo ɗo mari am yanayi belɗum, yanayi boɗɗum ya ta ha pelle mai.